अमलेट बनाणू सबसे पैली अंडो थै खट खट फोडिकी एक कटोरा मा डाल दिंदन फिर वे मा प्याज हर पता काटी और लूण मिलेकी खूब फंट्यांन फिर तवा मां फैलै दिन। फिर दूशरी तरफ भी पकण दिन। फिर बंणी ग्या अमलेट